Mitendry gitara ny anà no tiako a satria ny gitara mba afaka hoentinao mandeha amin'izay toerana alehanao rehetrarehetra na aiza na aiza na handeha amin'ny fahoriana ianao, na handeha amin'ny fifaliana ianao na hipetrapetraka eny an-tokotany ianao dia mety foana ny gitara